हरा रंग प्रकृति क प्रतीक च। यो रंग देखदा म जंगल और पहाड़ क दृश्य दिखदा। यु रंग शांति, ताजगी और उन्नति क प्रतीक होलु। <hesitation> पेड़-पौध क रंग अपण पर्यावरण क संरक्षण क भावना जागरूक करदा।